Do të preferoja të shkoja në teatër sepse më pëlqen akti i drejtpërdrejtë dhe larmishmëria e prodhimeve. Çdo shfaqje është unike, dhe energjia e aktorëve në skenë e bën përvojën tërheqëse dhe emocionuese.